हाम्रो शरिरमा शक्त्ति तागत दिनका लागि खान्या कु्णाको पन झीक्कै महत्वपुर्ण भुमिका हुदो छ । हामिले तागतीला खान्याकुणा खायापछी हाम्रो बृदि विकास राम्णो हुदो छ । हामी बल्या हुदा छु रे हाम्लाई झीक्कै राम्णा राम्णा काम गर्न्या मन लाग्दो छ । हामी राम्रा राम्रा कुणा सोत्ता छौ । त्यई राम्णा खान्याकुणामा जसै बदाम भयो, दाल भयो, पानी, केला, अण्डा, माछा, मासु, दुद यसा झिक्कै कुणाहरु हुदाछन । यि कुणा खाया पछी हामी बल्या हुदा छु रे हामी बल्या भयापछि हाम्रो दिमाग राम्णो राम्णो कुरा सोत्तो छ । हामी शक्त्ति भयापछि हाम्रो शरिरमा शक्त्ति भयापछि हामि सप्पै काम गर्न सक्त्ता छौ । त्यई भैखेर हाम्रो जीवनमा खानपिनले पन झिक्कै झिक्कै भुमिका खेल्दो छ । यि शक्त्तिबाला खान्याक्णा खाईखेर हामि बल्या भयापछि हाम्रो शरिलले राम्णा कुणा सोत्तो छ रे हामिलाई सब्बै काम गर्न्या जोश जागर हिम्मत आउदो छ । हामीलाई राम्णा कुणाहरु सोच्न्या क्षेमता बनाउदो छ । त्यई भैखेर यि शक्त्ति बढाउन्या खान्या कुणा चाहि खानु पड्डो छ । यिनुले हाम्रो जीवनमा झिक्कै ठुलो भुमिका खेल्याको हुदो छ । हाम्लाई राम्णो बनाउन मदत गर्याको हुदो छ जसो चाहि मुलाई लाग्दो छ ।